Bileeji, laral, laasi, be kusel je dabbaji fere do lora fuuda. Dabbaji mai do rufa laasi bandu majum on ngam kesum fuda heba ndi saata di mauna di voda. Bileeji dabbaji fere bo, do fuda nder wakkati sedda banta bileeji pooli, be bileeji gertugaal pat do fuda be lau masin.